Fomba hiborosia soa ñy hin-teña<ptoa>: -Alà ñy kôligaty, miaraky aminy ñy borosy nify, -Asia kôligaty borosy nify iñy, -Ozà amizay ñy hin-teña, ozà soa ñy nofotsy hy, -Ñy renin-ky, vit'eñy, kobañy aminy ñy rano.